Mah, quande stava inte l’Entrotæra e gh’eian ciù che atro cabanniñe, ch’a l’é unna qualitæ de vacche che son cresciue pròpio in in de bande, de Cabañe, che saieiva un pòsto eh inta vallâ de San Stê.

O viægio ciù longo ch'ò fæto co-o treno o l'é stæto quand'ea figgetta, che son anæta à trovâ un galante ch'o fava o sordatto sciù à... in Friuli, e... e ò fæto un muggio de oe perché ò cangiou un muggio de treni. Pe stâghe unna meza giornâ.

À mi e insalatte me piaxan tutte e e mi ghe metto de tutto drento: tomate, me piaxe o radiccion, me piaxe a leituga, eh, ghe taggio de çioulette, e ghe metto ascì un pö de cornabuggia, e me piaxe... me piaxe condia inte unna mainea tradiçionale, me piaxe euio, euh, axou, e un pittinin de sâ. E... scì scì, ma mi ghe metto de tutto.

Ma mi l’autobo che piggio o o chiña zu da-o Biscion, o passa pe Marasci e dapeu o passa in sciô ponte de Sant’Agâ e o o fa un tocchettin de... comme se ciamma quella via lì... eh va be’, no me vëgne o nomme eh vixin a-o palaçio do de l’IREN, passa a gallaia quella de de Brignole, e dapeu eh o l’é o l’arriâ à Brignole.

Eh, ghe n’é abrettio, e ne sò un muggio de ciante che gh’an de propietæ mediçinale. Quæxi tutte quelle che se deuvian pe-o preboggion eh fan ben pe quarcösa. Però me vëgne in cheu che quand’ea figgiña, quande me spellinsigava quarche bestieta... eh... me frettava con euh e oege de crava e... alantô o passava a smangia- a smangiaxon.